“सम्मान” शब्दकि बारेमे सोचतपेति मिर दिमागमे सबसे पहिले मूल्य और आदरकि भावना आत हए । सम्मान कहोक दुसरेके उनकि योग्यताकि आधारमे मूल्य देन हए, चहु वो आदमि, विचार, संस्कृति या कोइ फिर रुप होबए । जा हमके एक दुसरेकि अस्तित्व और भावनाके कदर करन प्रेरित करत हए । सम्मान केवल बाहिरी व्यवहारमे इकल्लो ना हए, हमर आन्तरिक सोच और दृष्टिकोणमे फिर हए । जक मतलब कहोक दुसरेकि विचार और अधिकारकि कदर करन हए । सम्मान हमर समाजके एकतामे बाँधत हए और व्यक्तिगत और सामाजिक स्तरमे सन्तुलन कायम करन मद्दत करत हए । जब हम दुसरेसँग सम्मानकि व्यवहार करत हएँ, हम हमर आपसी समझ और विश्वासके तगडो बनात हएँ । सम्मानकि अभ्याससे शान्तिपूर्ण और सुसंसंस्कृत समाजकि निर्मान निर्माण करन मद्दत मिलत हए ।